إني رجعت أسبوع للورا أول شي وأهم شي أسويه بأخذ إجازة من العمل عشان أرتاح، وأزور صديجتي فاطمة مشتاجة لها مرة، لإنه هذا أكثر أسبوع حصلت فيه ضغط عمل وتعب، وكمان أهرب من المشكلة اللي حصلت لي بالشغل.